عشان تغلف الهدية أول شي حط الهدية على ورجة تغليف وقص الورجة بحيث تغطيها بالكامل، بعدين جفل الورجة حول الهدية وثبتها بإستخدام شريط لاصق، أخيرا زين الهدية بشريط مزخرف أو ورجة زينة عشان تعطي شكل جميل ومنظر رائع للهدية.